Gazsiz suv ichishni afzal ko'raman. Chunki gazsiz suv <hesitation> ovqat hazm qilishni yomonlashtiradi. Shuning uchun gazsiz suv sog'liqqa judayam foydali deb o'ylayman.